Aamen obho oholodi nibaro obho aseghiahimi asi siibha akere kere odi to sio aghudere ahooy ebho anni aruroin obho taruareoghoyan ezo ekaneroory obho aseghe hakio bho aroeh aayo odiroibaro obho anike bologhoro naar arer arein aghool ekpo ebuur mezolo obol ole edian anen opobho ara aghi teduni para okpo ighooi ina akoni terighiniobho anaghi raa mukpabh ana osiikaya ina inabho toba kuatutu eroine sugho ibha ohulor obho bho opabhii asighihwbho tobur ma bho kuanmi obakua ninikm kima oro ughoi egbigba toburteede bho poseghe ologh tesiopobho di kuabho okpeghi malpabhi teto kuamiu obakuawii ohoh owuur atu edhaii aroehopobho ekoha ibiibi edian edian ipa kana llopu, ikai obho akani eh talekua nikain kuatutuuuu esugho onina osa nedian ololehool ommul akaa ikiram okany edian olo iroaaiheghe makeny esibha bho ana ale ma ikanu, ikana ole orol hole sibhabho ekona olo ara obho adighiobho keghe? Adigho bho natuaseghe rooor aridian obho anan,